<hesitation> min kaa, fay hannde ɗo ngonmi ɗoo so landike kan, mi heddoo mi cukalel faa abada, ɗun ɓuranimi. Sabi cukaako anni, a walaa torla, a anndaa torla, a anndaa ngañaali, a anndaa haasidaagu, a anndaa ko waɗi. Hakkille, kulle kuurɗe ana ton fuu torlataama. A heewataa sunooji, a hewataa tiiɗallaaji e almussakkaaji ɗi timmataa.